ମୈପ୍ରେଡ ନିର୍ଧାରନ କରଵା ଲେଂଗୋ, ସବସେ ପହିଲା ଏକ କାଗଜ ଲେନା ପଡବା। ଅଥାରା ଫିର ନିଯମତ ରୂପ ସେ ଚିତ୍ରକଲା କରୀ କେ ଯେ ହିସାବରୂ ସଡଗ ବନାନା ପଡବା। ଔର ଵସ୍ତିତ ରୂପ ସେ ଇତା ବତାନା ପଡବା କି ଇତା ଚିଂତେ କି ଇତା କୋଈ ଭୀ ଗଡୀ ଚୌକ ହୈ କେ ଇତା <hesitation> ଏକ ତୋର ବଵସ୍ତିତ ଜାଗା ଜୀଵାର ଜୋଡୀ ତୋ ଜାନା ଚାହୂଁ ଚୂ। ଅଂତେ କରୀ କେ ବତାନା ପଡବା ତଵ ଜାଈ କେ ହଵା। ଯୋ ଥାରୂ ଵର୍ତମାନ ପତା ଚିଲବା। ଜେଗହରର।